Este ät desde vaca kyu kyuju't tumkonaka', y yä'ki äj ntajakäsi 'yakma'su't, jiko' yäti nkenpa't vaca nä minu än bueno este ntenpyäapya't, u si no mpojyapya't, täjkäpya't otro lado wa'kät jana kyuju por que ät na'tzyajpa't animal, y este tiene varios ijtu'p tiempo que kyuju't je wakajsi, jiko' yäti na'tzpati'at wakas wa wa'kät jana kyuju, por que janu'sy toyajpa wyaja', y este ät tza'mojmät oyu, tejenä este minu je wakas este pyänhnikätäjku't y jenä 'yakteju't, yäti äj ntajakäsi kyuj kyujma'spä'ut, entonce este, jiko' este ät na'tzyajpa't wakas, pyor ka jejtzye ampänh wankas nä minu, ät mejor este mejor tenpyä'pa't emä, para que wa't jana este kyuju y este este nnn- y jenä este jetij este katä jejtzye kyujma'spa tyun tyänhpäyajpatä y pyak tanhyajpatä, jiko äj nta't meramente, como yäti äj jaya' jyanä'itap wakas jiko' jiko yäti na'tzpati'at. jenyanhkätyi.